To suudu am wadi tundi, sarkitaake ko ina, aranon, sai fuɗɗa wuwuuki ndu sai mi yeera bunye- sai mi yeera bunye am e leeso non no hanani, mi fuufa turare